Gimana ayam bisa ngenalin yang punya-nya ya, kalau kata gue dia ngenalin dari apa ya, dari suara tuh kadang kadang kalau gue perhatiin nih. Yang punyanya dia bilang krrrr krrrr, itu pada groyokan tuh ayam datang tuh kan, kok kode nya kurr kurr kurr nih. Gue coba mau gue akan kurr kurr kurr, cuma suara doang gue pakai, gak ada tuh yang ngumpul. Gue perhatiin sama gue nih yang punya-nya nih, kurr kurr kurr. Oh dia sambil lebarin beras ya, pantas saja nurut gue rasa sih. Nurutnya tuh nurut, nurutnya karena ada makanan, bukannya nurut karena gimana gimana.